Ny fomba fandrahoany fimpiasana micro ondy zany, ny micro ondy zany de tsy fandrahoana sakafo fa famanana sakafo, de sok- refa mampiasa anazy de ampidirina ao le sakafo a, de tsindrina le micro ondy a de efa misy fetra hoe fotoana hoe otran'izao io an no fotoana asainao mampe- apetakao ao de refa mafana le sakafo a de maneno le micro ondy a afaka alainao ao le sakafo.